Lafa hagnetriky azy zay a tapahy igny fakany igny tapahy. Lafa vitanao tapaky i fek-fakany igny la arotsaky anaty rano heky i sasay rano anaty koveta la sasanao ao i. Vita zay la tetitetenao soa i. Tetitetenao soa. Vita tetiky soa i efa amin'ny sisiny indroa ny afo miaraky amin'ny vilany may misy menaky mamay la arotsakinao ao a, ktryla mendomendo soa.